A'nkyi kybnge ke’ a ma’ ráá rea a’ man ba-chi kpók, bafe ékéké, anyi e-kekere anyi e-ku ne bikwáá nbyi ko-azong-ké-azong, kikwa nkyi a'da kpng-o-kpong nkyi anyi, kikwa nkyi kafa nkyianyi, kpa-kpa kee buise nbyi tén bikwa bikwa bi mu bifi a-chi edu a'yip a'nyee, afyi a’ tin egú o ku difi ne okagara o'ba ne bekwa, bekwa nbyi kazong-kazong nyi ba yip ba’ ku difi ke bikwa a byi a'gbokóró nyi nyi, a'gbokoro to-kazong-kazong tyi ba yip ba'kú difi a'buso o-sim kata kyise ka nkere a’ mann kyise eyem kiok a'fe afi anyi a'ja bikwa anji ke kafa kyise eyen, byi-chi nbyi a’ da ku aku kpa-kpa bé mu biki ke e-bérá ne a'kapa hoo-biem bi nyi ka bara n'ke biká byi-chat tike bi mu ku a-chi tó bii-chim-chim ba’ keteing ke bikim bi-chi bin tó ba chi ke bi-chi mbyi ba’ da’ kóó kan-riráá kan-riráá, kazim irim ke o‘bim